Do të preferoja të qëndroja zgjuar njera tardu sepse ndihem më produktiv dhe krijues gjatë natës. Është një moment qetësie ku mund të përqendrohem në projekte personale pa pengesa, dhe shpesh gjej frymëzim.